Nyaku perna iwadi lako ne rinte nam pelesir kak pa na umpa kela kela nganam benang mi namoal teintu. ketawa nera mo pa meimo tukami tumudi mange kuman wi ti'i. guan gu mo apakwa tu ruma makan apa kwa tu guandera ma maimo moong <hesitation> pokonya maimo mumpe pe wo pesan gu mokan. pokoknya sedap remea nya pa u- u kekanen wia. yondol nera e tuu wurlelen ku ai wo tu nenaan <hesitation> pokoknya gaga mantu. ado guano jiwa ngen kumo kese rinte tu ap kekanen apa konya guono nera odo nyinyapa ngarani nya pitza. kuan go kanen guange tu kong go ado un kekanen yeei memang kemaren mean tan unti koi ei <hesitation> dei dei dei muntep artinya kekanen kututaan edei telou se doaan samea ange kua belapis ka pa cucur ateintu jadi <hesitation> tudu ku serinte nunnya tineles miunyu ni tineles miumo jadi nya kanen kumo taan sa brikut kami mei wia satoro ikelang <hesitation> kapa kapuiku yuntep wian kfc ni tu pelebe toro daripada kukuman um pitza yei udei ti kawen tep lako wian ti ko ku nya